Ia, kô kô izy kà zava-kanto edy izy baka fa kanto zen̈y. Mety ahavitavan̈a fahamarin̈ana fo zen̈y iô raha ten̈a resaka fahamarin̈ana zen̈y raha kanto io. Man̈arin̈y zen̈y. Man̈arin̈y raha marin̈y. Aviô zen̈y mivolan̈a raha raha tokony handihan̈an'olo koa zen̈y ndreky tsy tokony handihan̈ana. Karà zen̈y.